Ah ore nka kala'a comida, kala'a té i'ni te ko kua'ai kua'a ye cho, jnu ni kuu kandu, jnu ni kuu chiko. jnu ni kuu nduxe, jnu ni kuu ɨ́ɨ́n tia'a, te ko ye naá kuu lo kua'a cho.